ऐसी एक मशीन हैवे जेन हमन मन ल घरों में ठंडक लाते। ए मशीन गरम हवा ल खींचते आऊ। आकर खास तरह के द्रव ऐसी के अदर घूमते आऊ। गर्म हवा ल ठंडा कर के देते फिर ए ठंडी हवा मन के कमरे मानते। गर्म हवा ल खींचना ऐसे इक पंखा के जैसा हावत हे। जेकर माध्यम से ए गर्म हवा ल खींचते।